अगर मे जहाज का पायेलट होता और तूफान में चलाता रहता तो में उन्हे सतर्क करता कि कोई भी चिंता मत करो में तुम्हे सही सलामत पहुंचा दूंगा।